Kuzee yinu randu vatiriji shindu, shindu shiri nakhuze na zingala nivushuma, namaremwa, namabwoni, khari unyala khumunagakhu vusera, utekhekhu ichai, ulire mabwoni yago. yago gari nakhuzee nazingulu, gakhueza zingulu unyala khanyola ulinazingulu kabisa.